Borah su ya poroh ko yayam adam marigaye eh weh, yamba tungleh yi, bi baleh bam kum nana eh yer minamba boh baleh bam kum nana eh yer minam ba kina kai, poroh mini fa dob doleh ba, amma yanʒu eh biraba eh nʒumʒa ba amma yaka li moriye poreh, miyi koyi bam poroh bin kya kan muri nda babirim bunna muya yer poram nama poreh bamim manang poreh ba mini manang, yanʒu eh biraba kuma ya nbongsibi, borah bi paghe ni sang minam, ni buk minang kai eh wa minam ni nong gunduma ma paghe bari, eh nawne minam ma paghe ku bari amma ehn dami ba, yanʒu eh biraba ni yamba kawai yi shekli gimi ya paknibam, toh, yanʒu yi nabi yanba nabi yamba na toh yamba, yadda ma tuklini yayam eh bīraba yamʒu eh ya lah bolong minam ya leh nʒali duk sonoh duk gimiswa pakni kusu na tong liloh. Adamu nini babirim ah benam ni yayam sum mogho nghesum daban daban deh yi nabi ba mogho ba eh balbi bamogho ni minam balgam ni bolam ni ni toleh balam Kin bal beleh kum mini, adamu ni babirum, babirum bunna ma ya yeri adamu amma yamba yakleh sum mi yeri yi, minam yanʒu yanʒu, ehn dobna mini yakum ah yak umurne yakam ah mom nunge adamu don adamu yaghe kunam ehn yaka li gilli ni mu poreh adamu. Adamu ywa koyi poroh ah bani, ni yayam tolli ki koyi bi poroh, yi kuma eh yakleh shembe yayam ah poroh boling, minam kuma kun yak poreh yayam, ehn yak poroh ehn bolan poreh yayam adamu ah poroh bolung, yayam kuma bami yakni adamu eh yah poroh nʒali, poroh kar muri ndah <hesitation> gi nogho ah nʒali, toh, ba gimin balli bi yamba saidai kima toh, duk gimi ya ghaba sum minifa ni gi nbongsoh, kyembam yakum mi si kenna lah kina kai heh, wa meti kigho misa mini ki nama ngul dibim? Bamin nu kubrah kin ghyabi fa kuma ngul dibiu? Kin loksu bugham kin pari ah mi kiri kine toh, yer reni ba don saboda bin pagham bo sereng enh pagham bo sereng, bin pak bo sereng ba ehn pakbo seerengba toh yereh ka meti kagho meti kigho meti kigho. Su ngyungla muruk su debti wuru sudebti wuru sudebti wuru kina toh, tiram yer ngyingla mi kina ah baba ah yer buk minam ya buk miam kam ni tebe man? Ni man hadi minam who yoh? Tebe yi ni munoh minam ni munoh ba bah? Ki ya yer ngyingla ah mi monam sumitunda eh paknabi sereng kuma minam ni bamun kin ngyingla wuri ni bugho. Okhe, ki tiram ri yi turamri ki nabam mah boh boh har boh kyembam paghe bam kuskure kun nugho ngyingla wuri ni bughe ni daga don wure mundi birabo who birabo who eh ya who eh yawa npori ah wuri bin ngyinglam ah wuri ni bughe no mido bi wah bugham ya nana ma gbalam ban, ni gimi ya mom nunge tiram kina toh, yanʒu daga lealh ehn saki pak baleh po mudo batebe bali mudo mabe ah dwam. Bohu yi gabe minam bohn boh boh ligha ba poroh ko ya daga bani go kya muni nʒerehm ni mbang meri ni yu yak toloh nya bugham niyi tighe kenna lah bwoi kenna lah bon ywam bon misam mufunang ni tol mufunang niyi kene tikbam ah ba dusoh bon misam mufunana ah waram nan wup naira dari nan ghabi nan wuo bungum tungnung na toh, pak anfani woyi kawai don saboda yire ka da tuku toleh ba mogho ba.